Arabia Saodity, ia, fômbafômban-drô ndraiky fômba amam-panao, ny ten̈a azoko honon̈o, resaka fômba fitafin-drô. Fitafian-drô rôby la- lava àby iô zen̈y fataon-drô, ndray lehilahy, ndray man̈angy, aviô jôby, ia. Aviô aminjay rô zen̈y, man̈ano ramadan koa zen̈y rô ao.